जनै उबने या स्टीम कन से जू पोषक तत्व छन उ बची जांदा। जबकि तल्यों जू खाणू रैंदो वे से अधिक वसा कैलोरी जू च बढी जांदी। गरलिंग या भुनण से जू स्वाद च ऊ बढी जांदू। लेकिन जू विटामिन छन उ भी कम ह्वे जांदा।